A fomba fanasana tàgnana fomba fanasana tàgnana misy karazany maromaro, fomba fanasanana tàgnana malôhaka sasa tàgna am'savogno no tegna tsara, a mampiasa savogno na mampiasa ny <noise> <hesitation> lavelogno kaofa tsisy savogno de lavelogno de fotoagna agnasagna tàn- a tàgnana amin-jay isaka avy misaoma de avy mangery de alôhaka hihinagna.